La climi en Egitu es cálidu i secanu, con temperaturas que múan sigún dela estación del añu. El país está assitiau al noresti d'África, i la su climi pos tien la infrugencia del desiertu del Sahara. Nel branu, las temperaturas puein sel mu altas, possimenti del desiertu, ondi puein ancançal los quarenta graus o más. Nel iviernu, las temperaturas son más frescas, possimenti ala nochi, craru, i puein sel d'alreol de dies graus, peru lo qu'es fríu pos no hazi.